طبعا لو كنت سمكة ليوم واحد أحب أكون سمكة مرجانية في البحر الأحمر لأن البيئة البحرية هناك غنية بالألوان والجمال، والجمال الطبيعي وألوان كثيرة وزاهية جدا.